रेज्यूमे लिखद समय हमन सबसे पैली अपड परसनल इन्फोर्मेशन लिख देण फिर हमन अपडी एजूकेशन अनुभव हमरी जु भी खासियत छन ऊ हमन अछा ढंग से मेंसन कन।